Enob-onob wut efon nyen ekpun Ebhu ofon nyen ekpin, nong ori ano ka ngun nyi. omogen onyuk. Nne kpe nne ayuk-nchot ekpe na-we, akitabhe Okponghe. Ka jene, ekpin eje enob-onob. Nong ndi ano de mme <noise> nfon ekpin Ekpin eja, nne ayi oyangha ka ekpin eja. Nong okpina ekpin eja nne aki yene anyangha because nyen ekpin na okpina Ebhu okpina ekpin nne amo- nyangha. Nong wut abhon obasi. Enob-onob ekpin nyen ekpin ofa obhak abhu okpin nyen ekpin na ane. Ane amoyini wa. Ka jen okpi nyen ekpin na abho Kpe nne ajuk-nchot ekpe na we, aki tabhe okponghe, ka jen ayi se ekpin eja enob-onob nji nne ayi ojen eket ejen aji jik na we. Ka ngun nyi abha-no, ebhu ofon nyen ekpin, okifon anna. Kin ebhu oka-fon nyen akpin, omofon anne Kpe ene na ayene na ekpin eja eka nob akito se, anyoa, ekpin eje ekanob, de aji-oji ago. de aji. amokam obha abha fighe Kpire-kpiri na we, ka jeu ekpin aja ekanob. But ebhu ofon nyen ekpin. ane aki yuk, anogha-yuk nchot ekpe na we, amokam-okam lai-lai, and so ka ngen nyi, nong ebha. ngan ngi, de efon nyen ekpin edu afo kpe nne ayuk nchot akpe na we, aki tabha okponghe.